Si nìhià’ râ nej sí nej ngwiì mân chuhuâ chiñán ûnj tiki’ñun nej tukû nej min lûta ba kà’ì ba ba’ninj riñan lûta ‘ngoj min tuku nej nanuej lûta chuhuâ ra’a nej nī re’ej nej riñan tabla re’êj sí stoo re’ej nguiì chànà nī re’ej nej riñan tabla nī ta min ‘ngō si nìhià’ ruhuâ nej tuku nej a’ngô’ si lûta kwenta tunihia’ ruhuâ nej tuku lûta min ñan abbi’ chi’î nej man nìhià’ kà’ì ngwiì tuku kwenta a’bbî chi’î nī bé ta ba ta riñan lûta ta min tiki’ñun nej maestru man skuela riñan sin’ nī bi chūn ninj ‘na’ ninj nī nami’ bé tâ nī uñun ninj tuku ninj nī abi ninj si nìhià’ râ ninj tuku ninj lûta nanuêj chuhuâ nanuêj nī tu tugwej ninj riñan tabla nej taaj sin’ nìhià’ râ nī tuku ninj lûta kwenta a’bbij chi’î nī tuku ninj ‘hiaj ninj ‘ngō chi’nin’ maan ninj nī tuku ninj si nìhià’ râ ninj tuku ninj ta ta bin bbìj riñan lûta tuku nej sin’ mân chuhuâ chiñán únj.